Na na I speaking english to you in liberia na we call ley koloqua I like speaking ley because la a I was born in la a I see my people speaking and in liberia here we know after our dialect english la ley first language we know la why I can speak it and la why I like speaking it.